ग किनजू संग्रहालयऊ रंग चिड़ियाघरों बारे जानकारी प्रदान लान्च, यदि कि किनू हजू आवश्यकता दू। संग्रहालयऊ इतिहास, कला, विज्ञान रंग प्रौद्योगिकी संबंधित प्रदर्शनियोंऊ आनंद लान्च, जबकि चिड़ियाघर पंग कि विभिन्न प्रकारऊ जानवरऊ खितोई। निशमि विकल्प शिक्षाप्रद रंग मनोरंजक नितो।